Mahakasiky e lampy de pôsy zany da akô izany zany izy oe lampy fagnazavà, e pôsy da efa raha zany oe lampy entinao handehandeha zany izy ka afaka ampidira agnaty pôsy, izà e fahafantarako anazy fa sy de misy fagnazavagny firy azo azavaigny ngamba gn'amin'igny fa izay avao zany.